Ny fomba handanjalanjako hoe lafa zaho miketriky i si- hany regny de asiasiàko regny raha manimanitsy regny zany. De gnahy na zay épice naturelles regny foana n'anakahy tiako fampiasay ohatry hoe persily na romarin regny, de za koa laha mampiasa anazy tsy ataoko ao aby izy abiaby fa ataoko fandimbindimby.